kyllä minulla on täti elänyt yli yhdeksänkymmentä ja isäni kuoli kyllä seitsemänkymmenen vuoden vanhana ja äitini kuoli tapaturmakuolemalla se karbolihapolla voidellutti itsensä se oli kahdeksankymmentävuotias se kuoli tapaturman kautta
oletteko mitään koulua joutunut käymään
kansakoulun ja ja semmoisen Lindbergin koulu sanottiin ennen semmoinen jossa - alkeisoppi annettiin puustaavit opetettiin ja tavaamaan kyllä minä neljä luokkaa kansakoulua kävin
missä se semmoinen Lindbergin koulu oli
no se oli täällä kylässä tuolla kirkon tuolla puolella oli semmoinen vielä se nytkin sen talon paikka siinä on semmoinen koulumestariksi sanottiin sitä se oli suntiona samalla kirkossa ja se opetti lapsia siellä oli sitten penkit oikein ja semmoinen huone ja aapiset sitten oli meillä josta tavaamaan ja aapiset ne sitten ne aakkoset opetettiin niin se oli Lindbergin koulu sen nimi oli Lindberg juu ja sitten sieltä kansakouluun kyllä minä luokka ja vuosi pääsin kyllä minä siellä mutta sitten se jäi se viimeinen vuosi käymättä kun tuli se isän kuolema ja täytyi sitten vieraalle joutua kahdentoista vanhasta vieraalle täytyi joutua
no silloin kun te puustaavia tavasitte niin oliko semmoiset tikut millä osoiteltiin
kyllä aapiset ja semmoiset kirjatikut niitä kirjatikuiksi niitä sanottiin niin semmoiset ne oli ja suuret kirjaimet sitten siinä aapisessa oli ne aakkoskirjaimet niin että lapset näkivät niin niinhän se on
olitteko hyvä oppimaan
no kyllä minä nyt sentään että ei minulla mitään kankeutta ollut ja hyvä laulunääni minulla on ollut vaikka se - nyt on mennyt mutta se on ollut hyvä se oli luojan lahja ei se ole ihmisen oma aina minä laulustani kiitokset sain
mutta selkeä selkeä ja kuuluva ääni teillä vieläkin on
no meneehän se nyt jo vähän sillä lailla mutta yksi pappi täällä oli Roschier niminen pappi ja kun sitten silloin alettiin laulamaan sitä ensi kerran sitä Hoosiannaa ja se otti kansakoulusta siihen sitten hyvä-äänisiä lapsia - lauluseuraan ja minulle osui tulemaan sitten kurkkutauti semmoinen että niin kuin nytkin vielä on kurkkutauteja se kutsui aina kaikkia tyttäriksi niin se sanoi että kyllä Raukolan tyttären kurkun on parannuttava kun Hoosiannaa lauletaan niin mutta ei se ole oma lahja se oli luojan lahja laululahja kylä minulla on ollut hyvä ääni kyllä minun täytyy se sanoa vaikka kyllä se nyt menee jo kaikki menee se on menevää
no parantuiko kurkku
no kyllä minä laulamassa olin torvet silloin säesti kirkossa ja seurakunta se pelästyi ihan kun siellä alkoi lehterissä laulu ne nousi kaikki yhtaikaa ylös kirkossa että se oli semmoinen kohaus oikein se oli erikoista totta kai mistäs seurakunta sen tiesi mitä on ja semmoisissa laulukuoroissa minä sain käydä kyllä minä niihin kelpasin laulamassa
no kukas oli kirkkoherrana silloin kun rippikoulua kävitte
rovasti Roschier oli ja sitten Laaksonen-niminen pastori oli ja Roschier oli silloin sitten rovastina asui siellä isossa pappilassa ja Laaksonen tuolla Tommalassa niin juu
oliko se hyvä rovasti
oli se en minä moiti kumminkaan en vaikka kyllä niitä moitteita hyvätkin saa ei niitä kaikki kiitä hyviäkään paha löytää hyvän ja pahan monessa paikassa vaikka ei tarvitsisikaan niin niin se on
minkä näköinen mies se oli
se oli riski mies semmoinen oikein että ei se että ei se mitään laihahko eikä pienehkö ollut semmoinen enempi tuommoinen riskinmoinen mies se kappalainen olikin heikompi mies mutta muuten mukava mies se oli
oliko se rippikoulu erittäin pojille ja likoille
ei kyllä me käytiin pojat ja likat yhtaikaa nyt ne käykin erikseen silloin kävi kaikki yhtaikaa niin niin käytiin
no pysyikö sillä pojat kurissa
no kyllä niitä vähän siellä komennettiin kun ne teki aina kaikkia kolttosia kirkossakin hiirenkin kerran ottivat naruun ja juoksuttivat siellä tunnilla - kyllähän sen tietää häiriötähän se on kyllä ne pojat on ollut vekkuleita - maailmassa alun pitäen
maailman sivu
niin on oli semmoinen Saulus ja - Luukkaa-niminen poika rippikoulussa silloin ja ne kantoi toinen toistaan selässään niin ne sanoi että Saulus kantaa Luukkaan evankeliumia ja semmoista peliä ne piti siinä kirkon ympärillä no se taas papille kanneltiin no nuhteitahan siitä tuli semmoista sitä on niin kyllä se maailman alku on ollut niin kuin keskustakin semmoista hulivilielämää kuinka kukin on eikä ne tule kurittamalla eikä ne tule linnalla sitten vaikka niitä kuinka rangaistaisiin ja tehtäisiin ne jotka on niin ne on se on semmoista ihmiselämä
no osasiko kaikki pojat lukea kun rippikouluun tulivat
no kyllä ne lukea osasi eihän niitä otettukaan semmoisia jotka ei - ne pantiin lukemaan kyllä ne kaikki lukea osasivat kyllä ja sillä lailla ne sitten luokittain ripille laskettiin tyydyttävät ja ja välttävät ja heikot ja nimiteltiin ennenkin niin kuin nytkin

no minkälaiset oli siihen aikaan puvut -
musta puku musta puku likoilla niin kuin pojillakin nyt käydään valkoisissa valkoisethan nyt on musta minullakin oli niin

ja kansakoululla meidän täytyi rippikoulua käydä kun kirkkoon laitettiin urkuja ja sitten ne urut tuli valmiiksi siksi kun - ripille laskeminen oli ja silloin käytiin kaksi viikkoa syksyllä päivästä päivään ja neljä viikkoa keväällä päivästä päivään rippikoulua ei sitä - muutamalla päivällä päästy pappi sanoi niin että se on ihmisen tärkein koulu mitä on että ei se ole vahinkoa niin kuin nyt onkin miksi ei aina oli laulutunnit ja ja muut tunnit erittäin aina oli lukkari laulattamassa aikansa ja papit taas sitten loppua kyllähän niitä virsiä laulettiin ja opetettiin
no pitkämatkaiset oli sitten kortteerissa
niin oli täällä oli sitten kortteeri kylässä niillä missä saivat olla aina sen viikon ja taas pyhänä sitten mutta pyhänä täytyi kirkkoonkin tulla ei saanut pois olla ja täytyi tietää mikä oli esipuhe se oli tiedettävä sitten rippikoulussa maanantaina mikä papin esipuhe oli siitä sen sitten tiesi että oliko se ollut

no oliko ne papit ankaria ennen vanhaan
no kyllä ne oli semmoisia komennon pitäviä totta kai niiden kuri pitää täytyi kun siinä vielä pojatkin mukana oli semmoisia toisia jumalattomampia toisia rauhallisempia ainahan se on joka lajissa mutta että ei mitään erinomaisia kolttosia tapahtunut koskaan ei
ei semmoisia kuin nykyään
ei ei nythän jo naiset lapsen synnyttää rippikoulua käydessään se on ikävää semmoinen asia on kyllä niitä täälläkin on tapahtunut
no ennen tuli Pälkäneen kirkkoon väkeä paatillakin
kyllä ja kirkko oli täyteen kyllä oli täällä oli kirkkopaatit tuolla pappilan rannassa ja siellä oli veneet täyteen ja jouluaamuna oli kirkot täyteen kyllä väkeä ja kynttilät paloi siellä tavalliset kynttilät nyt on sähkövalot mutta ennen oli kynttiläkruunut ja niissä oli kynttilät niin terriinikynttilöitä ne kyllä olla täytyy eihän talikynttilä vuotaahan se ei se pala selkeänä nyt on vain sitten sähkökruunut

mistä niitä kynttilöitä ennen oikein saatiin
no kyllä ne kaupungista tuotiin kyllä ne kaupungista aina tuotiin ne - terriinikynttilät ja suuret vahakynttiläthän oli alttarilla kynttilänjaloissa ennen
- kuinkas kotona käytettävät
no ne oli tehty talikynttilöitä ennen kun ne lahtia tehtiin niin se tali koottiin ja oli semmoiset kynttiläkirnut jossa ne sitten kasteltiin
puhukaas oikein tarkkaan että kuinka niitä kynttilöitä tehdään että osaisi vaikka jäljestä tehdä
no se sehän oli pumpulilankaa monen kerran semmoisia minkä pituinen kynttilä oli niin sen jälkeen tehtiin sydän siihen ja ja sitten kun se tali se oli semmoinen kirnu ympyriäinen kirnu ja se pidettiin aina kuumana ja sinne - vuorotellen kastettiin sitten oliko viisi kynttilää taikka mitä siinä - tikussa oli ja nostettiin taas ulos sitten ja kuumana se tali pidettiin eihän se muuten kiinni ottanut ja niin niin semmoiseksi niin kuin kuinka vahvuiseksi sitten niin tehtiin niin sitten niitä lakattiin kastamasta siihen taliin mutta kuumaa se olla tarvitsi elävien sisäkaluistahan sitä talia saatiin kun oli viisikin kynttilää kun tätä tätä pitkiä oli ne kepit ja siihen sitten pantiin ne langat ja ne aina vuoronsa perästä kastettiin niin kauaksi kuin se tuli tuommoiseksi tavallisen vahvuiseksi mutta kyllä niissä vaivaa oli ei ne ollut vaivattomia ja pumpulilankaa se olla tarvitsi sitten se se sisusta se jossa kynttilä paloi sydänlangaksi sanottiin
oliko ne talikynttilät räiskyviä
ei en minä nähnyt koskaan talikynttilää jos se nyt vähän ritkahteli mutta ei se vaarallista ollut ei ei se vaarallista ollut mutta nyt syödään kai talit jo ruokana että ei niitä enää kynttilöinä tehdäkään
mutta kyllä sitä katseltiin ennen noilla päreilläkin
voi voi minun lapsuudessani oli pihdit oikein kun meilläkin kotonani silloin kun Raukolassa oltiin niin pärekatto tehtiin semmoisille laineille päreet pantiin ja niitä sitten poltettiin talvella niitä päreitä pihdissä ja ja hevosetkin pirttiin kengitettäväksi tuotiin kun ei muualla voinut nähdä niin siellä sitten - sillä valolla katseltiin ja - hevosia kengitettiin kyllä se semmoista on ollut
siinä piti jonkun olla sitten näyttämässä
totta kai siinä valkeannäyttäjä täytyi olla ja niistämässä sitä - kartta pois että se paloi ainahan siihen kartta tulee kun palaa mutta ei sitä nyt kauaa semmoista aikaa ollut että sitä pärevalkeilla kyllä ne päreet siitä pian loppuu mutta se tehtiin laineelle se katto se oli kaunis sitten kun se oli päreillä koristettuna kun piittahirret oli
kyllä kai silloin tuli tulipaloja
no kyllä niitä joskus tuli pahnatkin kun pahnat lattiassa oli tulihan niitä sittenhän se estettiin se pahnojen piteleminen että ei saanut panna pahnoja lattiaan kyllähän sitä monta kertaa tulipalo pahnoista tuli mutta kyllä niitä nytkin tulee yhtä mittaa tulipaloja tänäänkin kaksi tulipaloa ilmoitettiin sähköjohdoista nekin on vaarallisia ei nekään ole pitäviä eikä luotettavia kyllä minä pelkään kumminkin noita sähköjohtoja kun kova ukkosenilma kerran kävi niin löi tuonne meidän pirttiin ja - paloi - pitkän matkaa sähköjohtoa pois mutta sammui siihen että ei tullut tulipalo niin ei kyllä ne vaarallisia on ukkosenilmalla ei ne ole vaarattomia

oliko ennen kovia ukkosenilmoja
kyllä niitä oli kovia ukkosilmoja kyllä ne jyristi kovaa minäkin jouduin lehmiä kuljettamaan tuolta metsältä kallioiden keskeltä niin se oli iankaikkinen kolina ja salamaa löi kovasti mutta lehmäin perässä sitä kulkea täytyi ei siinä mikään auttanut mihinkäs ne lehmät sinne jättää kyllä se on kallioiden keskellä vielä kauheampaa kuin - avomaalla mutta ei mitään vahinkoa tullut kerrankin yksi talon vaari huusi että tule - likka kulta latoon anna lehmät siihen jäädä kun noin kova ilma on minä sanoin enhän minä lehmiä voi - siihen jättää mihin menee mutta sateessa tulla vain ja ukkosilmassa ei siinä auttanut mutta ei mitään vaaraa tullut eikä vahinkoa ei se tullut kun ei se ole tullakseen ei tule luoja varjelee kenet se tahtoo varjella se on aina tallella luojaan täytyy turvata ihmisten
oletteko semmoista kuullut puhuttavan että salaman mukana olisi jotakin pudonnut maahan
yksi poika tuli meille täällä ollessa oli semmoinen kirveen mallinen pikkuisen kirveen mallinen vaaja kädessä ja sanoi se tuli taivaasta ja tämä on ukkosvaaja ja se oli mykkä niin juu se se - jollakin lailla ilmoitti että se on tullut ylhäältä hänelle ukkosen käydessä ja se oli semmoinen tummansininen semmoinen - liukas kivi niin kuin - pienen kirveen terä semmoinen ja minä muistan sen kun se tuli
olitteko pieni silloin
en minä ollut kun tässä pirtissä tässä asuttiin jo kun se tuli tänne ja almua haki itselleen haki ihmisiltä niin että ukkosvaaja on hänen pudottanut päähänsä niin en minä tiedä sitten sen paremmin mutta näin hän sanoi
siitäköhän se oli mykäksi tullut
no siitä ja se oli semmoinen tumma se - ja niin liukas kivi semmoinen semmoinen ei se nyt vahva erittäin ollut mutta koko vahva oli ja hyvin kirkas kivi se oli semmoinen liukas ettei se ollut rosoinen ja näytti noin että taivaasta tuli en minä tiedä sitten sen paremmin mutta tässä minä jo asuin silloin että täysi ihminen minä olin niin voi tullakin en minä sitten tiedä sen paremmin mutta niin hän sanoi ja almuja se haki kumminkin

niin kyllähän sitä ukkosvaajoja puhutaan jos niitä on sitten kyllä hänellä kova voima vain on sillä ukkosella olen siellä kun minä palvelin tuolla Syrjäsellä siellä mikä on nyt ylhäällä niin niin kova ukonilma tuli että koivun halki löi siinä puutarhassa kyllä se jo kova voima on
puhuiko vanhat ihmiset että mistä se ukkonen oikein johtuu
en minä ole kuullut mitään semmoista puhuttavan - en minä ole kuullut en muista ainakaan mutta kun ne sanoo nyt nykyään että kun kaksi - sähköpilveä tulee yhteen niin se leimahtaa ja siinä samassa jyrähtää että ne pitäisi olla sähköpilvet mistä ne sitten syntyy semmoiset
kaipa se vähän tietämätön asia on
on se kyllä se on ihmisten tietämätön kumminkin että sitä ei voi kai ihmisjärki selittää
se on niitä luojan ihmeitä
niin ne täytyy olla ja kyllä luojan olemassaolo olla täytyy sitä ei voi kieltää ei voi koska minun omalletunnolleni on sanottu silloin kun minun Matti-poikani kuoli että Matti-poikasi sinulta ensimmäiseksi otetaan ja nämä sanat on tullut minun korvilleni en tiedä mistä mutta nämä ei lakkaa olemasta ja se oli viisas poika ja hyvä poika kuinka kovasti se huusi muoria siinä kuolemantaudissaan tuolla pirtin nurkassa se huusi aina että lääkärikin sanoi että huudetaan nyt kaikki sitä muoria kun Mattikin niin kovasti huutaa että tuo sille marjamehuvettä niin se sanoi että en juo en ota ja siitä se vietiin Tampereen sairaalaan ja sinne se jäi ja minä pyysin että antakaa sen kuolla siihen että se ei parane mutta lääkäri sanoi että meidän ei anna virkamme sitä myöden että se on viimeiseen asti koetettava sinne se jäi mutta kyllä se sen sotarintamalla sen taudin sai

puhuiko kuulkaa vanhat semmoisia että tälläkin paikalla olisi ennen sotia käyty
kun en minä nyt kyllä kai tässä en minä muista sitä en minä kuulkaa sano mitään kun en minä oikein varmasti muista niin mutta sotia eikös sitä sotia ole käyty kuin kerran tuollakin semmoisia sotakuoppia on tuolla kentällä josta ammuttu on ja tämä tämä Kostianjoen ranta on ollut juuri niin kuin punamultaa että verestä pitäisi oleman se punattu tullut niin totta kai täällä sotia käyty on ja lautalla ylitse tultu on tuolla Mallasselällä ja tuolla kyllä tässä sotia käyty on sehän oli ihan eihän siinä mikään ruohokaan kasvanut tuon Kostianjoen varrella kun se oli niin punaista niin kuin punamultaa niin silloin kun minä lapsena olin ja nuo kuopat tuolla nuo juoksuhaudat tuolla kentällä vieläkin on ja kahden puolen tätä jokea taisteltu on niin kyllä minä nyt muistan että kyllä tässä taistelu ollut on Äimälästä lautalla tultu ja mistä ne tuolta on tullut sitten toiset tuollahan ne yhteen on mennyt jossakin joen suussa niin kyllä se tässäkin taistelu ollut on

puhuttaisiinko vielä siitä että minkälaista ennen oli tuo lahtihomma syksyllä
elävä otettiin ja ja sen köytettiin jalat ja sitten kurkkutorvi täältä nyljettiin ja sinne pistettiin veitsellä sitten ja laskettiin veri maalle ja sillä lailla se sitten tapettiin ja sitten nyljettiin nahka pois veitsillä niin mutta sillä lailla se kaadettiin se elävä niin ja kurkku siltä täältä sitten aukaistiin ja sieltä pistettiin kurkkutorvi ja laskettiin veri ulos lehmien vallankin ja lampaiden tehtiin sillä lailla
kuinkas siat
no sika se veitsellä sekin pistettiin kurkkuihin ja laskettiin veri maalle sian vain jalat sitten köytettiin ja kiinni pidettiin että ei se potkia saanut niin ja ampumallakin jo sikoja tapettiin
mutta ei vanhempaan aikaan
ei ei ei vanhempaan aikaa kyllä ne veitsellä pistettiin kurkkuihin ja elävän kurkku haettiin oikein lehmän kurkku sitten joka poikki pantiin siihen pistettiin ja veri otettiin kyllä se lahti oli niin ikävää että en minä halusta lahtiin olisi mennyt mutta kyllähän siihen piikana täytyi mennä kerran en mennyt yhtä lehmää kun lahdattiin Turvasella kun minä olin sen hoitanut niin minä en saanut mentyä sen verta sekoittamaan kylästä täytyi hakeakseni etulainen en minä mennyt
no mitäs sille sialle sitten tehtiin kun se pistetty oli
sitten oli - vesipata kuumenemassa ja pantiin riepu päälle ja kaltattiin kiehuvalla vedellä kasteltiin ja veitsellä sitten se karva pois siitä ajeltiin sillä lailla se tehtiin kuuma vesi siinä oli aina sitten kun se kaltattiin sika mm
oletteko semmoista kuullut että se tulella olisi poltettu
en en ole en en minä ole kuullut enkä nähnytkään enkä ole kuullutkaan ei muuta vedellä ja rievun päälle se kaadettiin se kiehuva vesi sitten kun veri oli siasta laskettu niin ensin se veri laskettiin niin en minä ole kuullut semmoista sitten
no kyllä se veri pakkasi hyytymään
no toisinaan hyytyi vaikka sitä aina sekoitti kyllä väliin hyytyi mutta eihän se nyt aina hyytynyt ja se veri talletettiin sitten roppanaan ja makkaraa suolet tehtiin makkaroiksi niin puhdistettiin niin kyllä siinäkin työtä oli
päästettiinkö sinne lapsia lahtia katsomaan
no eikä juuri kyllä niitä enempi estettiin pienempiä lapsia että ei ne siihen tullut niin huutaahan sikakin kovasti kun sitä pidellään eihän se huutamatta ole hyvinkin huutaa lehmä nyt ei juuri mitään puhu kun sitä sitten otsaan vielä lyödään että se pyörtyy kirvestukilla tai millä häntä lyötiin kyllä sekin on on se semmoista se lahtityö että kyllähän siinä olla on paljonkin täytynyt vielä nyt tässäkin ollessani olen täytynyt käydä ainahan sitä kaikkiin täytyy mennä missä työssä rupesi käymään
no millä ne suolet puhtaaksi saatiin jos niistä makkaroita meinattiin
no ne käännettiin sillä lailla sonta ulos ne käännettiin ne suolet ja sitten ne oljissa survottiin ja pestiin moneen kertaan ja monta vettä muutettiin ja sitten kun ne oli puhtaita niihin pantiin suolaa ja pidettiin niin kauan kuin makkaroiksi tehtiin sillä lailla ne puhdistettiin niin kyllä ne puhtaita tuli mutta vaivaa on vaivaa on paljon en minä tiedä jos niitä nyt enää niin otetaankaan en minä
kuinkas niitä makkaroita sitten tehdään
no sitten jauhettiin semmoisia vähän rouveja ruisjauhoja ja ne pantiin sitten turpoamaan ja se veri pantiin sitten sekaan ja semmoinen sarvi sitten mikä suoleen pantiin ja sillä sarvella syötettiin ne täyteen ja pantiin sitten ne langalla kiinni ja pellille sitten ja paistettiin sillä lailla ne tehtiin ruisjauhosta se syömä tehtiin mutta ne tarvitsi olla karkeita ei ne saanut olla hienoja että ne oli vähän karkeampia ennenhän oli käsikiviä jolla jauhettiin niitä makkaruksia ja maltaita niin kyllä minä käsikivillä jauhanut paljon olen maltaita ja makkaruksia
no mitäs ne makkaratikut on
no kun se makkaraan pantiin sillä lailla siihen suolen päähän ja langalla kierrettiin että se pysyi kiinni että ei se purkaantunut että eihän niitä nyt aina tikkuja käytetty mutta - mihin tarvitsi panna tikku suurempiin suoliin se pantiin langalla se pää kiinni pienempien suolien niin että ei syömä päässyt pois purkamaan ja tavallinen kuuma uuniin sitten että kypsyi ja että ei vallan - äkkikuumaan että ei ne auennut ja haljennut
mutta kyllä joskus halkesivat
totta kai isommat suolet vallankin tuli halki eihän ne pysynyt kyllä ne repesi eikä ne kaikki suoletkaan yhtä pitäviä ole nuorenkaan elävän suolet lehmän suoli nyt on sitkeämpää kuin sian suoli ja lampaan suolistahan ei tehdäkään makkaraa
no mitäs se roppana on
sitä verta pantiin semmoiseen syömään sitten niin paljon kuin siihen tarvitsi panna sitä verta ja se rasvaa siihen sitten ja pannuun paistumaan ja sitä syötiin se oli kyllä hyvää roppana mutta että ei se ollut niin semmoista - karkeasyötteistä että se oli hienommista jauhoista roppanataikina tehty että ei sitä tehty niin kuin se makkaransyömä niin se oli karkeampaa makkarassa se oli vain tavallisia ruisjauhoja roppanaa kyllähän täällä nytkin myydään roppanaa ja makkaraa mutta kun ei niitä tiedä aina millä lailla ne suolet on ruokottu sitä ei tiedä niin onko ne puhtaita mutta roppanaahan nyt uskaltaa syödä kun se suorastaan jauhoihin tehdään
ja onko ne kaupan makkarat suoleen tehtyjä
niin no kukas sen tietää mitä ne suolet on onko ne oikeita suolia vain onko ne semmoisia muita
muovisuolia
muovisuolia niin ei sitä tiedä kun ei sitä enää kunnon makkaraa tiedä saaneensakaan eikä ne niitä enää paljon ruokkoile suolia kyllä ne - pannaan menemään noin ja noin ei ne näe vaivaa jalkoineen ne ennen sotkettiin jossakin astiassa ja rukiin olkia pieneksi silputtiin sinne ja sotkettiin ne suolet puhtaiksi ja sitten viruteltiin kyllä minä suolia survonut maailmassa olen monta kertaa saaviin ne pantiin ja siellä survottiin
no mitäs elävien mahasta tehtiin
ne keitettiin syltyksi leikattiin sitten syltyksi kun ne keitettiin ja puhdistettiin ne kuumalla vedellä kaltattiin ne se sonnan puoli pois ja - lioteltiin vesissä ennen kuin keitettiin se oli sylttyä ja toiset hakkasi ne sitten höystöksi että ei niitä aina sylttynä syöty mahoja muuta ja höystö sanottiin pieniksi palasiksi tehtiin ja semmoiset sitten maksat ja selkämunuset ja semmoiset rintalihat ne pantiin sitten leikaten keitettiin kypsäksi ja pantiin suolaan ja syötiin semmoisena tuotiin väelle pöytään paloina ennen
entäs sydän
kyllä kai se sydänkin syötiin en minä sitä nyt niin mieleeni muista oikein mutta ei suinkaan sitäkään maahan heitetty en minä häntä mene muistamaan niin
heitettiinkö siasta mitään maahan
no makonen mikä se oli se oli semmoinen jota nyt ei juuri paljon ruokottu kun se oli niin ikävä ruokottava niin - monimutkainen semmoinen mutta jotka viitsi ruokota niin ruokkosi ja söi tietysti että keitti sylttyyn tai sitten siihen siihen höystöön mutta se on niin monilahkeinen ja niin kauhean paha ruokottava kyllä se enempi soopaan ja saippuaan käytettiin kun saippuoita keitettiin omakeittoisia ja onhan sitä nytkin omakeittoista saippuaa elämässä vielä
mitäs sian päästä tehtiin
syltyksi se pantiin ja hyvää se oli sehän kovasti sitten - sillä lailla kuumassa vedessä pois kaltattiin ne karvat ja sylttynä se syötiin sian pää ei se huonompaa ollut olihan siinä poskilihat ja semmoiset että ei se nyt vallan pelkkää luuta ollut en minä tiedä ei niitä korvia kai otettu kai ne sitten johonkin meni ne korvat että ei niitä käytetty ruokana
no kuinkas sitä saippuaa oikein tehdään
no livekiveä ostetaan sitten ja pannaan ne livekivilipeään kiehumaan ne mitä saippuaksi tehdään niin kyllä se täytyy väkevää livettä olla että se sitten tulee saippua ei se tule huonosta se täytyy kovaa olla niin kyllä minäkin saippuaa olen keittänyt silloin kun sika on ollut ja sika tapettu on että on ollut kotokeittoista saippuaa mutta se täytyy - olla kovaa livettä livekiveä millä ne sulaa sitten ne rasvat että ne tulee saippuaksi ei ne muuten tule vaivaa siitäkin on ei sekään vaivatonta ole
no saiko sitä ennen vanhaan livekiveä
sai ja sitä tehtiin sitten tuhkasta silloin ennen alkujaan oikein koivutuhkaa jolla tehtiin että ei suinkaan sitä nyt en minä nyt häntä muista lapsuudestani livekiveä vallan lapsuudestani että olisiko ollut muuta kuin tuhkalivettä kovaa tuhkaa kun ennen koivupuita poltettiin ne tuhkat säästettiin niin ja livettä laitettiin sillä lailla sitä ennen köyhemmät ihmiset pyykkinsäkin pesi - tuhkalipeällä eihän ne millään ne muulla niitä sitten liotteli ja - ja keitteli vaatteitaan tuhkalive se täytyi olla
kuinkas sitä tuhkasta livettä saatiin
no pantiin ensi semmoinen haaleampi vesi päälle ja sitten aina sitä kuumempaan kun se rupesi likoamaan se tuhka niin sitten aina kuumaa vaikka kiehuvaa vettä se otti irti sen lipeän ja siitä tuli kirkasta vaatteen välissä se täytyi olla ja tappi siinä astiassa josta se laskettiin vaate siihen pantiin sinne pohjaan tuhkan alle ja sinne pantiin kannatteet että se sieltä tapin reiästä vuoti jo ulos siellä täytyi olla ristikkopuut eihän se muuten vuotanut olisi niin korjuspuut siellä alla oli ja kiehuvaa vettä sitä viimeiseltä aina pantiin sen jälkeen kuinka liukasta oli niin sitten lakattiin nostamasta kun ei tullut enää liukkautta loppuuhan se tuhkastakin lipeän voima kerran kyllä niistä vaivaa on ollut ei ne vaivattomia ollut ja köyhemmän ihmisen täytyi tehdä eihän sitä aina saippuoita eikä muita ollut eikä irti saanut niin vain - ja sitten pantiin pieneen pussiin tuhka ja pataan pyykkivaatteiden kanssa kiehumaan ja otti sen pois sitten jos se tuli liikaa liukasta silläkin lailla tehtiin pieneen pussiin tuhkaa mimmoinen pyykkikin oli kuinka iso pyykki oli sen jälkeen livettä semmoinen rohtiminen vaate se oli sitten joka läpäisi sitä livettä että ei se saanut olla minkäänlainen tiivis vaate mutta että ei nyt tuhka maalle tullut
kuinka sitä pyykkiä oikein pestiin ennen köyhemmissä paikoissa
no kun se keitettiin sillä lipeässä oli tappuimet sitten semmoiset ja pyykkituolit ja vietiin rantaan ja lyötiin siinä lipeässä ensiksi ja virutettiin ja taas virutettiin ja taas lyötiin ja väännettiin ja pantiin sitten veteen että se liukkaus lähti pois että ei se vaatteisiin jäänyt syönythän se vaatteet olisi kyllä siinä semmoinen työ oli niin monella vedellä virutettiin ennen kuin kuivamaan laitettiin mutta valkoisia ja puhtaita ne tuli ja rohtimisia ja täysvartisiahan siihen aikaa vaatteet oli ei ne näin hienoja ja tämmöisiä hempeitä ollut eihän - tuhkalipeään voi tämmöisiä vaatteita pannakaan eikä järki väkevään ruskeiksihan ne tulee ja eihän nyt enää ihmiset niin raskaita töitä teekään koneethan ne tekee eihän nyt työväkeä tarvita niin kun ennen täytyi olla pellolla ojalla ja aidalla minä olen ollut ojalla ja aidalla ja sonnan hajotuksessa en minä ole ollut mistään vapaa ja riihellä ja kyllä minä olen nähnyt
minkäslaiset ne tappuimet oli
olisi nyt tapuin minulla täällä niin minä - se oli tätä pitkä tätä pitkä se se leveä ja siinä oli sitten tämmöinen varsi siinä josta kiinni pidettiin ja sillä lyötiin ja se oli pyykkituoli sitten jonka se pantiin ja siinä hakattiin ja taas väännettiin livettä pois ja taas avantoon virutettavaksi niin kauan kuin puhdas vesi tuli ja siitä pantiin veteen vielä ja siitä kuivaa että ne oli sitten varmaan puhtaita lipeästä ei se vaivatonta työtä ollut nythän pannaan vain pulvereita on ---- pyykkipataan ja pulverilla pestään
ja koneella
ja koneella niin en minä ole koneella enkä pesisikään nämä on koneet minulla ollut ja minä olen pessyt kuulkaa sentään tiinun ja tiinullisen pyykkiä elämässäni olen että ne ne on lukemattomia niin kyllä näillä on pesty eikä ole ollut konetta ei mutta aikoihin olen tullut ja ja suosion olen saanut ihmisiltä töistäni ei ne minua hylkineet vieläkään
ja aidallakin olette ollut
olen ollut aitaakin tekemässä niin vitsoja ottamassa ja niitä siellä sitten valkeassa hiennytettiin ja väännettiin ja
puhukaas nyt oikein tarkkaan kuinka semmoista
jaa aitaa
aitaa ennen tehtiin kun ei piikkilankoja ollut
ei ollut kaksi seivästä rinnan lyötiin maahan kiinni ja siihen vitsapanta pantiin väliin ja siihen pantiin sitten niitä pitkiä aidaksia ja niin korkealle kuin aita tehtiin niin sitä tehden ja aina lisättiin sitä sitä niitä seipäitä sitten minkä jälkeen aitaa - pidennettiin ne oli pitkiä tätä niin kuin tästä tuonne ne aidakset oli ne halottiin sitten metsässä miehet halkoi niitä ja minä olin kantamassa niitä siihen miesten tykö sitten niitä aidaksia kun miehet teki aitaa no enhän minä nyt vallan paljoa ollut mutta että minä olen ollut aitaa tekemässä ja vitsoja hautomassa valkeassa niitä täytyi vähän käyttää että ne taipui sitten kiinni että ne pitivät sitten niitä aidaksia koossa
mistä ne vitsat tehtiin
sieltä metsästä otettiin kasvannaisia puun kasvannaisia semmoisia ne oli norjia pitkiä kasvannaisia ja väännettiin ne sitten ne aidan ne jotka aidaksiin pantiin että se aita tuli sitten niin kuin nyt näinkin korkeata aitaa tehtiin mutta että ei se ollut siitä että se oli harvaa että näinkin harvoja välejä oli niillä aidaksien välillä että ei se nyt ihan toinen toisensa päällä ollut
mistä puusta tehtiin ne seipäät ja aidakset
no kyllä ne kuusta oli niin kuusipuut eihän se mänty on eihän se taivu mänty vitsaksikaan
mutta seipäät
no seipäät oli kai sitten kanssa semmoisia kasvannaisia että miehet ne paremmin tiesi ei miehet ne otti ne seipäät niin ja kyllähän sitä vielä metsässä semmoista aitaa tehtynä on nytkin
mutta onko semmoista aitaa tehtynä että puita olisi vain kaadettu toistensa selkään
en minä ole nähnyt ei en minä ole nähnyt semmoista aitaa en en minä tiedä sanoa mitään miehet ne halkoi kumminkin ne aidakset ja ne oli pitkiä puita ja aina tämän tämän verran väliä oli kun vitsapantanen siihen pantiin väliin joka kannatti niitä syyllähän ne nyt aidat täytyi olla melkein tämän korkuisiahan ne täytyi olla elävien tähden eläväthän niistä lävitse mennyt olisi ja kyllähän ne meni toisinaan kyllähän ne pääsi menemään vallankin semmoiset hevosetkin meni aitojen ylitse
kyllä niitä semmoisia eläviä oli jotka ei aidassa pysynyt
niin kyllä kai niitä oli niin semmoista se on ollut niin mutta nythän tehdään piikkilanka-aitoja vain eihän nyt paljon mitään muuta ole mitä nyt puutarhojen ympärillä näkee kai tuolla vielä pappilassa olen nähnyt semmoista riukuaitaa ja rautalangoillahan ne on piikkilangoillahan nyt - väliaidat ja muut että ei niissä mitään muuta ole

no mutta ojaa ette ole ollut luomassa
olen pohjaamassa ollut kyllä olen tehnyt kaikkia olen tehnyt miehet kaivoi ja minä pohjasin olen vielä ollut naimisissa ollessani mieheni kanssa ojaa kaivamassa mistä sitä rahaa tuli äijä kävi ojatöissä ja - halkohakkuissa ja ja semmoisissa töissä tukkimetsässä ja vein kakarat rattailla sinne työmaalle keitin kahvia siellä ja pohjasin ojaa ei se helppoa ollut ole tuolla vallan tuolla takamaalla käytiin tuolla kun Luopioisiin mennään siellä tien varrella olen ollut ojia kaivamassa en en ojaa mutta pohjaamassa ja pappilan vainiolla tuolla olen ollut pohjaamassa kun mieheni kävi ojia kaivamassa kyllä minä - pohjaoja työtä olen tehnyt ja sontapatteria hajottamassa ollut pellolla ja pappilassakin täältä ollessani kun miehet hajotti nuo - patterit niin minä hajotin ne läjät sinne peltoon kun ne kynnettiin maan sisään kyllä minä olin monet päivät kyllä pappilan isäntä tietää että mitä minä olen ollut työssäni maantyössä kyllä se tietää että se ei moiti se on sanonut että minä olen ollut kova maatyömies ja tehnyt hyvin työni
puhuttaisiinko kuulkaa vielä siitä että kuinka noita maltaita oikein tehdään
no kun maltaat otetaan ne viedään veteen ne vietiin ennen järveen pussit sinne vietiin vuorokaudeksi ja sieltä ne tuotiin kotiin ja ne pidettiin siellä niin kauan sitten kun ne tuli itusuulle ne pantiin tiinuun tai kuurnaan kun ennen kuurnat oli kun sahtia tehtiin ja kun ne rupesi itämään niitä aina vähän kasteltiin sitten ne pantiin parveen ja ne pantiin läjään ensin sinne ja kuumaa pesään pantiin ja heitettiin löylyä niitä imellytettiin siellä - siinä kasossa ja sitten ne hajotettiin ja siellä täytyi käydä sitten aina sekoittamassa niitä maltaita usean kerran että ne rupesi siellä kuivamaan kun ne märkiä olivat kyllä minä monta mallassaunaa olen ollut hajottamassa siellä ja sekoittamassa ja yötä valvonut ennenhän ne maltaat tehtiin ennen kuin niitä ostaa sai ja sahtia minä tein Turvasella ollessani kun käräjiä oli niin neljäkin kertaa ryyki tehtiin ja myytiin sitä sahtia toppi oli aina minä muista enää mikä sen hinta oli oliko se kolmekymmentä penniä vai viisikymmentä penniä kun sitä myytiin käräjäväelle kun ne ostivat ja joivat monta rykiä olen lyönyt sahtia ne maltaat pantiin tiinuihin ja kastettiin ensiksi pienellä osalla ja tehtiin semmoinen kuoppa sinne mallasten sisään ja peitettiin se ja taas annettiin vähän aikaa olla ja taas lisättiin vettä ja sitten kun ne rupesi kastumaan kaikki se annos mitä sinne pantiin niin sitten pantiin jo enempi vettä ja aina lisättiin vettä ja sitten pantiin kuurnaan se valumaan se mehu pois siitä se liemi ja sakka jäi kuurnaan ja se syötettiin eläville se sakka ja se liemi otettiin sahdiksi ja sitten jästillä käytettiin siihen pantiin sitten humalia ja jästiä ja käytettiin ja se oli hyvää
mistä sitä jästiä saatiin
no sitä myytiin puodista ja kenellä oli sahdista jästiä kuinka sitä sahdista sitten tuli sitä jästiä ennen mutta oikein se oli semmoista puotijästiä kun myytiin niin ja sitä koottiin oikein kun sahtia tehtiin semmoisiin aivinaisiin riepuun sitä kohmaa ja siitä kuivattiin sitä käynyttä - kuohuvaa - siellä Vuolijoella tehtiin missä minä viimeiseksi olin ne otti sillä lailla jästiä kyllä minä kaikkia tehnyt olen maltaita ja sillä - vaivaahan niissä oli ja paljon valvomista oli kun niitä täytyi pitää huolenaan ei ne helppoja tehtäviä ollut ja talkkunoita keitettiin padassa keitettiin ja ne sitten saunassa kuivattiin ja sitten vasta myllytettiin
mutta kuinkas ne maltaat sinne kuurnaan oikein pantiin kun sahtia tehtiin
no kun se ensiksi otettiin se määrä mitä lientä otettiin siinä tiinussa niistä - maltaista saaviin se otettiin ja se keitettiin sitten se vierre padassa ja se mäski pantiin kuurnaan ajettiin sieltä tiinusta kuupan kanssa olkien päälle ja niiden olkien alla oli tämän pituiset puut sen kuurnan mitalta sitten että ne oljet pysyi koolla ja se pantiin se mäski siihen ja sitten se keitetty se keitetty sahdin liemi pantiin aina kiehuvana kuurnaan sen mäskin päällitse että voima pois tuli ja jäähdytettiin ja sitten käytettiin se täytyi keittää se vierre sillä lailla ja laskea sen ravan lävitse että se tuli tyyni pois jyvistä ja - niistä jauhetuista ja elävät söi sitten sen mäskin vihdoin ja viimein ja kyllä se ja sahti hyvää oli
minkäslaiseen astiaan se sitten valmiina tällättiin
no tynnyrithän ne oli puutynnyrit semmoiset mutta kun sitä myytiin käräjäaikana eihän sitä pantu mihinkään se tiinusta ja niistä käyteastioista myytiin kun käräjäväki sen osti ja joi kun aina käräjiä oli siinä Turvasen kohdalla siinä Syrjäsen talossa käräjät oli kyllä niistä vaivaa oli ei ne vaivattomia töitä ollut sekä maltaiden tekeminen että sahdin tekeminen
mutta kun niitä maltaita tehtiin niin kyllä siellä mallassaunassa kävi noin nuoriakin
no enempi ne vanhat teki ne maltaat vähän se oli mitä nuoret oli mutta olihan niitäkin että nuoriakin oli niin mutta kyllä niitä vanhemmat ihmiset enempi teki ja Raukolassakin kun minä olin niin kyllä siellä sitten isäntäkin usein oli isäntävainaa niitä korjaamassa ja hoivaamassa
kuinkas usein sahtia ennen tehtiin
jaa sahtia juhliksi vain ja jos hautajaisia oli taikka häitä taikka ristiäisiä niin sahtia tehtiin jouluna ja pääsiäisenä ja semmoisena että kyllä sitä tehtiin
oletteko kuulkaa varikoista tehnyt
olen olen tehnyt vielä täälläkin pirtissä monta kertaa perunoita keittänyt ja survonut jauhojen sekaan ja vähän pannut siihen sitten kostuketta ja hyvää on ollut kyllä minä sitä olen tehnyt ja talossahan sitä täytyi usein tehdä silloin kun talon piikana oli kyllä sitä tehtiin jouluksi sitä tehtiin ja pääsiäiseksi taloissa varikoisia

mitä sitä muuta tehtiin jouluksi ennen
livekaloja laitettiin kumminkin ja mitä häntä oli sitten sian olihan sitä sian kinkkuahan -- kinkkua laitettiin paistettiin uunissa ja yöpäivällinenkin oikein syötiin jouluna vielä Hauhon Vuolijoellakin syötiin yöpäivällinen ja toiset meni kirkkoon kun oli pitkät kirkkomatka en minä sieltä jouluna kirkkoa käynyt mutta kyllä yöpäivällinen laitettiin ja yökahveja joulun aattokahveja että sen sai sitten koko väki isännät ja emännät ja vieraat oli samassa pöydässä jouluna ei ne erikseen syönyt niin
entä rengit ja piiat
kaikki ne oli siinä samassa pöydässä sielläkin oli viisi piikaa ja kahdeksan miestä ja isännät ja emännät ja vieraat vielä sitten vävyt siellä oli sitten tyttären miehet
annettiinko jouluna eläville parempaa ruokaa
no heiniä jouluyönä ja hevosille kauroja lehmille heiniä ja hevosille kauroja se oli sitten yöpäivällinen
mitäs kun mentiin navettaan jouluna antamaan vähän parempaa niin eikös siinä jotakin sanottu niille eläville
ei en minä kumminkaan puhunut mitään vaikka minä eläviä ruokin en minä puhunut mitään ei mutta kyllä minä heiniä annoin
mutta kyllä eläville puhua pitää
niin mutta en minä mitään taikoja puhunut
ei taikoja mutta muuten
no kai sitä nyt aina jotakin tulee puhuttua mutta mitä niitä muistaa mitä puhuu taputtelee lehmää ja hyvänä pitää ja ja sitten kun kirkkohevosia oli piha täyteen no kun ne kovasti joulua meni kotiin viemään niiltä jäi summa heinät minähän ne kokosin lehmien syötäväksi että lehmät sai eihän niitä pikkutalossa aina paljon - heiniä lehmät saanut hevoset ne enempi söi hevossontaa niille syötettiin ja vihreää pantiin ja ja pienennettiin ja peluja siihen ja sitä vietiin lehmille hevosensonnasta sitä tehtiin ruokaa ja sitten tiinussa peluja haudottiin ja sillä lailla ja semmoista annettiin se oli vain jouluna ja juhlina